Ceen wutte ko ni gollirto. Waɗi ko nokkuuji ɗiɗi. Gootel fof ine waɗi ñiiƴe mun, kono noon e ɗe ngoorondiri. Kala gootel naata e ngel too, noon noon yahrata haa dow. Fof jaggondira.